ahey lukunenii binesum koolatin waamen maana ishinen binesum koola akumbines koola jirti kool kabdi, dandeetenen unum kaati, ak sekunde dikeyoakan unum-unum kaati dandeete, wo binesum koola kaskaenu akum bines koolan daat daati, wom bines koolan nyaat nyaati duum lukunenii wo binesum koolatin wamenu.